هي بار جور نشرب هاديك واحد ليطرو ونص تاع لما ، سما اوكور دو لاسومان راني اونتر ديس و دوز ليتر بار سومان ، صا ديبون